De any Italia o ny vôalohany ahaizantsika azy any voalohany misy Papa any lay misy vatican hipetrahany Papa, dia any koa no misy ny nipoiran'ny pizza, pizza reo, paty reo presque avy any ankoamaroany, dia <hesitation> amin'ny resaka finoagna ankamaroan'ôlo agny mety eoeo amin'ny <hesitation> presque katolika daholo ny finoagnanjare akany.